Ga chakzena unchan milliot tener ullana chao dawa ninill tirdone chin primer loalli nichewa bdawan <hesitation> ka chal senan da wicha yawi llon te tener karo chawa porque nilliawa done ka chak seda wicha wia